Pano na fiki lapa wina kulola pano tuwa kulanga sweswe tuwa kulanga ukuku zingatiwa nazazi zitu naya kutuma kuti mwaomba imilimo ya vino na vino na vino kwa hio ama maisha yaya ampite tuwakulanga naye yazifile yani yala maisha mazima sana kuumuli wi tuno tuwa- tuwa- tuwakulanga swesw wamanda ile iloya ama maisha nolumende wilo lo yakuishia yani amakome makambala nema makalamba neya tupu mhh nalichino mazana likweneli uwivwa mandaya yani wachangia isehemu viyonsi kulikono kotwa kulanga sweswe potuwa kulanga kwanzu wivyu utalipo alike kolo yantwino wati kaie wajalibu kuyandia mulemo yatolanga ama manzi amochia <hesitation> amak amaelek iyamo chana nayo ila tacha kaileshe sichi chisila au yamulema yamuyepa yatolime kutoya yanji kumuma uku alumondo yamanda ilele aumazana yani votuku lala kwene kwanza tutaya kukasula yene akulola wi akulole yaku- yakutulozshia wucha Amarutenu zana mtombea nguti iya kuuku mtonde yatiya ko Maisha <noise> yamanga ilelo nayono tuwa- tuwalino yosweswe itofauta ileloya amakalamba neya sini laha yanutuwa kulanga sumuya lini laha sabu tuku jadiliana kuzima, <noise> chino chiku changia ngupola moka kwa maadili <noise> yano`yakuloweka kulili kweneli itofauti navo tuwa kulanga <noise> yani ichakwanza imila kwene zininta kwelela nazita kazizyo antuntu kuvunji mila ni mila nalizino ziya tunzshanga ama dili yonsi kwamba we ndichi nowati kuuumbu zani mila ikuku bana ikuleshi tipana mapela nge utono ko chino chiku polomosha maadili kwii ukuya lumende ileloya <noise> yana po ngani mila kwezina tukuziponjia tuku yasu weya kona kwe